Mam san ni ti'isɛ yɔlesum, sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ puan na de la, fumiŋa loore bɔna fu ma'a la yɔla la pupeelum la imma'asum ,fu tara sore wan nyaŋɛ tɔgɛ sɛla n boi fu puti'irɛ puan ti dãaŋɔ kan bɔna n de woo, ayima vɔna gee ka tara dabeem bee yɛm-ɛka la nɛra n wan wa'am e. Fu vɔna gee mina yeti nɛra woo tari sore mɛ ti a vɔna ,ti fum me sore n bala ti la nara ti fu vɔna, fu bɔna gee mina yeti, daarɛ kini na ti nɛra woo wan yɔɛ a sore ti fu me daarɛ me san paɛ ti fum me wan kiŋɛ gee ti nɛra nɛra kan tara dãaŋɔ la fu.